ألف عام <hesitation> أول شي بستكشف المجتمع وأشوف إيش التغيرات اللي صارت، كيف أسلوب حياة الناس ذيك الفترة، وطبعا بوثق التجربة، بحاول أكتب كل شي حتى لو مش مهم <hesitation> طبعا أهم شي إني ما أحاول أغير في مجريات الأحداث، لأنه معروف إذا غيرنا في مجريات الأحداث في الماضى بيتغير الحاضر، بالتالي يتغير المستقبل، فبحاول أبعد تماما عن هذه النقطة، <hesitation> و أخيرا بحاول أفكر كيف أرجع الزمن الحالي حجي؟